Periskop e naftindira e miirooje, miirooje kañje, miirooje tokkindiraaɗe, ɗum resa ɗe, ɗum tokkindira ɗe, sey ɗum naftira e leleyal, ɗum yiya kujeeji ɗi gite mbawta njiya.